Ireto avy indray ny <hesitation> karazana vorona fantatro: Ny fody an, ny ankoay an, fotsy maso an, ny angaka an, ny vorofaly an, ny fangadiovy an, ny mena soroka an <hesitation> ny angolinala, ny vorombato an <hesitation> raikiborano an, ny vorondolo an.